Mìŋ manaŋ e nììɛ sie, ka bìà maŋ màì maŋ ka nyɛ̀nɛ̀ŋ maŋ tùwa màŋ aŋ kui nyàŋ àŋ nyɛnɛŋ ɓɛ̀ lɛ, mìŋ nyɛnɛŋ ka bìà maŋ maì bìa ka tìà, kɛ̀ e kɔɔ mɛ̀ nyiinè, ɗɔɔ bà ngèè è nyɛnɛŋ ɗɔɔ bà sèèìm go kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ nɛ̀ŋje, mìŋ tuwà yɛi, tiŋ nàŋ fɔɔyɛ̀ìm jii.